विद्युत उपकरणों के विभिन्न प्रकार निज, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित निज। घरेलू उपकरण। पंखा, फैन। एयर कंडीशनर, फ्रिज। वाशिंग मशीन, माइक्रोवेओवन। टोस्टर, कॉफी मेकर। मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, टीवी, कंप्यूटर। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, म्यूजिक सिस्टम। होम थिएटर, गेमिंग कंसोल, प्रकाश उपकरण, बल्ब। ट्यूब लाइट, एलईडी लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, स्पॉट लाइट, फ्लैश लाइट। औद्योगिक उपकरण, मोटर, पंप। जेनरेटर, ट्रांसफॉर्मर निज।